Cara gati bola lampu a, makamate bola lampu a nahanin losa ana makasufu kalau bola lampu ta namhan so na pode heni bola lampu palak neme lampu mamanan a boema pode lampu beuk neu lampu palak a mamanan ho sob'a ne'e napilan leo.